"Komz a ran ""tri"" yezh : galleg, saozneg ha brezhoneg."

Me a blijfe din gweladenniñ iliz-veur Naoned.

Gwelloc'h eo din mont d'ar preti.

Da gentañ e prenfen ma zi.

Ya, soñj 'm eus. Ar wech diwezhañ e oa 'barzh ur preti indian.

Krampouezh 'vez fardet gant amann, laezh, sukr ha uioù hag ur banne rom.

Gant ma c'hamaladed 'blij din kalz euu [beññ] evañ banneoù asambles... mont d'ober pourmenadennoù.... da vale er c'hoadoù ha da besketa ivez ha.. pe c'hoari c'hoarioù-taol.

Pa oan me yaouank m'oa bet c'hoant da vezañ medisin pe medisin al loened

Evit ma deiz-ha-bloaz euu ez an da evañ ur banne pe zaou gant ma c'hamaladed en un ostaleri bennaket.

Ya, plij a ra din labourat euu 'blam 'm eus paket ul labour nevez pas pell zo ha neuze gant al labour-se on bet plijet. A-raok 'oan ket plijet kement-se gant al labour... oa... oa re torr-revr... oa re... re 'maez eus ar pezh a blij din.

Gwechall gozh abalamour d'ar poent-se e vez an heol hag a vez gallet pourmen aes.

da lavaret eo ne selaouan ket kalz, ne ran ket a-walc'h.

Ba Lestevennog Plouneour ha da c'houde e lavarin Kemper. Kemper ? Kemper, An Alre. An Alre hag unan a chom dit. Unan a chom c'hoazh ? Ya. Da c'houde Lesneven. A zo brudet e Breizh ? Ha [ben] mat eo.

Mare Nedeleg... Farniente.. da vare Nedeleg ?.. nann bodañ a ran me asambles... 'ba en ul lec'h el lec'h ma vez o kousket tout asambles. mat eo.